<hesitation> kɨtɨ io nu in ja a ni kutuva te inga kunio ja skuaoó te suni kutuvá chi jini ja nasaa ku'an na in te suni suan kua'ana inka chi uan kua ja jana ku in stikɨ, stikɨ jitu te nu ni kutuva sa'o te su nió inka ja suni kutuva'ati te suni kutu va'ana chi ajan ja jini ja jika in te suni kutu va'ana inna ku in kɨtɨ joó tu nu suun nignio te ni skuo'o te nu iyogana in jaa jaa jika suú ntegna ja suan ka jikana te suu kituuvana nti yuan nti yuan ku in kivi nte va'ana.